Alura a ie l'Italia, la Fransa, la Germania, a ie l'Üngherìa, a ie a ie l'Egitto, giü da li ëndua a fa caud, pöi ën su da li ëndua a fa freit a ie la Nurvegia, da la a ie l'America, l'Australia, a ie l'Azerbaigian, a ie l'Uzukistan, a ie cui nomi strani e pöi a ie a ie anche la Rüsia e l'Inghiltera